في مرة من المرات في أثناء إحدي العواصف جت سفينة شاردة من الغرب. السفينة كان في قراصنة وحاولوا يثبتوا سكان السفن الأخرى يأخدوا منهم المصاري. يقتلونهم. بس الحمدلله وصلت شرطة البحرية في الوقت المثالي. وقبضت على هديك ال القراصنة.